To, ko nga pɨn lap kɨni ngha, ɓe nɗin kɨ gurm mwa ye dung-dung mwa, kò ye nyòk na ɓe nga kàt shɨ cɨncɨni ɗo ye nga jɨ kɨni ngha, mpòkin gha ahanyɨ. Ey, nɗin kɨ en kɨ gyem gurmɨ, ne ye nyɨ kɨni, ko nga tong kà lap ɓɨ, ɓe ba mbì lemut ɗɨ. Ye mbì lemut kɨni ɗo me? Mbì lèmut kɨni ɗo mbì cɨn-cɨn funu mwa lòk-lok nyi ɓe mwa ba mbì leɗen. Mwa lèɗen nkin-kin. Le kɨ ɗen ɗo nyɨ, teni mwa jɨ mwa sit nɗin kɨ pùs ce. To, ko ɗa le a, ko cɨn kɨ mun nkin-kin. Ko mu iya kɨ man kɨni tè tu ko, bi ye pò met ɗi muni, ɗo ɗang-e, ɗang ɗo ɗan-e ka. Mpì me? Lòk-lok nyi ɓe mu jɨ kɨ, lɨ teni kɨ rit mùn. Ko go ce pet ɗi ɓe lē ke mì màl kɨni ka. Yaw wà, go ce ɓe le ke mì mal kɨni, tè to komtak nyi ɓe nyi èn wè? Rit ko mù làng sa nyia? Ko mù kɨk nyia? Ɗa ɗo ye, nga pò ni kɨnɨ ka nyòk na, ɓe bi mwa bè ɓwin mùn lok ka pi ɗa. Ɗang ter yi don sit pwana ɗa mwa, ɓe punu mwa, tòng-tòng kɨ mwa rit nyɨt na. Rit yit na. Mpì ye mwa mwèn ner kɨ bɨ ɗa mwa kɨshɨki, ɓe mwa kàng sar. Mwa kang sari, nɗin kɨ shitcɨn mwa, kō mar ɗom ɓe ye nga pò lɨ kɨnɨ, ko mwen ye nga lɨ́ butomɨ. Mpì mu se ku nkwan, mu shwe shɨ mar. Mwa put ka njɨng, ko mwa met mwa terkazɨm nshak ner kɨ mar-màr mwa. Kò ye mu ni nɗin kɨ tèrkazɨm ne ye mwa put ka dung, ko mwa met ka dung, ko mwa làng sar nshàk ɗa, ɓe pò put kɨ mwa nkin-kin, ko mwa kàt mbìse ko mwa se ɗɨ. Pùt met kɨ shitcɨn ɗa, mwa put mwa met ngan nyɨ cɨni, be ɗer mwa met nkomtak nyɨ puɗi mwa men nkomtak nyɨ. Pus mwa pyar mwa ko mwa mwèn nshàk mwa ɗɨ, ɓe mwa lē mbìse nshàk. Pi nga ni rit ɓul kɨni ɗwa, shɨ tòng shɨ cɨncɨni ne ye punu mwa pan pi lē jɨ, har ko jɨ ru ɗo ɗa. Ɗang lok-lok nyɨ nè ye kɨ ɗɨm met pokin, ko mwà lɨ teni kɨ̀ cir lokaci cè. Lokaci, pi pùs cè. To, cir kɨ pus ce ɗa, nyi ɗo cɨn kɨ nga ka nyòk na. Ngas mwa lɨ tè, pus mwa kè bap ka. Pus ye gàklɨsɨ, nyi mù nu, nyi mɨ gha ɓe nyi mɨ gha gàk. Kome ye, <hesitation> ey, lap kɨ en funu gyem gurmɨ, ɓe mu mwèn ka nkàrng kɨ̀ shɨktòk, nè ko nyɨ cɨn mun. Nyɨ gyɨk tòng funu ye nkayɨl shɨ nyok cɨncɨni. Ɓe rit ko mbì lāp-làp ɗo ɗa. Rit ko mbì lāp-làp ko mù làp ko mu pan dɨr shak ɗo ɗa. Èy, <hesitation> mbìse ye mu mar, mar mwa mwā, kɨ kar nè ye mu la mwa lè ji mwa ɗɨ, ɓe ye kɨ tong kwàk nveng gàk, ko mù mwèn-mwen nɨ, nɗin kɨ lang kɨ sar nshàk, ɗɨng mar-màr ye mu pò màr ye mu pò màr kɨnɨ, ko mu kàt bɨ ɗa mwa ko mu sem ɗa mwa, kùm cɨn ɗa ɗ. Mpɨ̀ ɗa ɗak-a ɓe shɨ cɨncɨni, ɓe nga lɨ tè po shangshɨk ngan gàk nkin-nkin. Ye mu màr-mar ɗa mwa mpì ko mù semɨ. Nɗɨn kɨ kobo mwa ye mu kàt nɗin kɨ shwe ɗa, ɓe mu seyer kɨni, ɓe mu mu mu mu ɗap nɗin kɨ shwe ko mu luk. Luk kɨni ye mu lukɨ ɗò mu dɨm kɨnɨ mpò kasuwa kum dɨm mu la shalɨ. Ko mu la shalɨ, ɓe mu bè mu jɨ pet ɗɨ, ɓe jɨ, jɨ, jɨ làng sar mùn. Kɨ làng sar nɗin kɨnɨ pet ɗɨ, ɓe eng-eng kɨ makaranta kɨ̀ jep mwa shlishɨk. To, ngà leng teni ner kɨ bɨ ɗa mwa kɨoshɨki, ɓe mwa mbì sem-sem funu mwa ɗo ɗa. Èy, pɨpi ye ritshɨk ngan dung-dung ɗo nyɨ. Jɨ lē a ko shangshɨk ngàn nɗin kɨ shi mwen ɗa. Mu jɨ mu pò mar kɨnɨ ko nzhɨta ɗa mwa. To nzhɨta mwa pò la kɨ shuwal shɨshɨk. Shuwal mwa pò la kɨni dɨ dɨ nzhita ba dit ka. To, mu ɗap nzhɨta ɗa, ko mu dɨm kɨnɨ po ɗin yɨl kɨ ngwa mwa, ɓe mu dɨm kɨnɨ mwa, ɓe mu la shuwal shɨshɨk ko mù ju semɨ. Mu yal ko mu met kɨ <hesitation> mwa nang tè nghɨrm. Punu mwa pò nang kɔ ò ɗa tè nghɨrm. To mu màr kɨ nghɨrm ɗa mwa kɨshɨk. A ɗa nghɨrm ka me kasuwa kɨnɨ kà jà la koɓi shɨshɨk. A la koɓo ɗa shɨshɨkɨ, ɓe shɨshɨk ɗò gha jɨ kà ja eng makaranta kɨ gyemɨ, mpìteko gyemi, nyɨ kat met kɨ pokinɨ nɗin kɨ mbìtàng kɨni shɨk ɓang. Mpì ɗa ɗak-a ɓe pì rit shɨk ngàn dung-dung, ko ngà lɨ ngha, ko ka ye nga màng ko nga cir nga ma ngɨ, ɓe ritshɨk nga nkìn-kin lē jɨ lokaci nyɨ, kò ye yɨt kɨ jɨ ɓèt mùn. Yɨt kɨ jɨ ɓèt mùn, ko mu ni bi ye rit ɓul nldin tongɨ nɗin kɨ yɨl, shɨ pus cɨncɨni. Ɓe nga lent teni kang kɨ sar lè jɨ dɨr shakɨ, ku mwēn-mwen ko nyɨ terkazɨm wu kɨshɨk, ko yɨl nyɨ mankɨshɨk, ɓe nzin kɨni, kà lapi ɗo ye ngà pò màng kɨnɨ shɨ ɗo ngas fana lè jɨ, mpìteko ɗɨderi, ɓe jep funu gyin-gyin kaɓwin mwa, ɓe mwà ɗàp nùng shi ɗà mùn ɗang ɗak-e ɗo mɨ na. Ɗang lē jɨ har shɨ cɨncɨni, ɓe nga nyin ka. Pet kɨ kò ye nyòk gyɨ shɨ potur, shɨ cɨncɨni, ko mu pò mwenɨ ŋɗin kɨ nlɨs ngas kò ye ngan pò tok kɨni, ɓe ngà tòk ncòk na gak ka. Ɗang ye nga tok aha mpìteko mu mwen ko mu kang sar nɗin kɨnɨ, ko mu cɨn shit shɨshɨkɨ, ɓe se kɨ nkìnpe nyɨ gyi gàk. Se kɨ nkinpe ɗa ɗo ye nga lɨ teni shangshɨk ngan dung-dung kɨ tòng-tòng me ye mu ni punu mwa mwā kàt tòng me ye mɨ ke kɨ mwa nɗin kɨ la kɨ pò, nɗin kɨ kang kɨ sar, kɨ yak kɨ sar, kɨ mar mwa, kɨ pak mbì cɨn-cɨn mwa. Kɨ yè kɨ sar njèp mwa ka pì ye jep mwa ka ke kɨ mwa, ntòm shi kɨ mwa ɓang. Mpì ye mu mar-mar ɗa mwa, nɗin gaya ɗa mwa, kɨ bɨ da mwa mu cɨnɨ, ɓe mun kwan gak ka. Èy, la kɨ shi ɗir mun ka bi mwa shɨshang dɨdɨm. Ye gha bèt po, gha kun ka ye sar ngyem lē jɨ ntòm shi gha ka, ɓe ɗɨder ɓe met dɨm ɗap podang gha ka cok kaɓang. To ɗang mu ni bi ye ritshɨkna ɗo ne ye jep mwa pò ɗàp kɨ podang mùn mun ce. Ko ye mbìshit kɨ ghɨl mwa ka mwa, ɗo ye mwa pò la kɨ podang pup kɨ mwa mwa ka. Ko mu ni nɗin kɨ ɗa ɗi, ɓe mwa pò kàt kɨ ton kɨni. To, ɗang aha dɨr na ɓa nga pò lɨ kɨnɨ tè, nga seyɨl njesu, nga seyɨl njesu. Nga seyɨl njesu kɨ kò ye cɨn shit ɗɨ nshɨknu gyem gurmɨ. Ko shɨ cɨncɨni ne ye yɨt mun kɨ nyoki, ɓe rit kumm cɨn bɨ ce pet, kòye kɨy làng sari, nko ye mpòkin mwa, kɨ kò ye kaɓwin mwa kɨshɨk. Mpì teko tòng-tong nyɨ rit mùn ka yɨl funu ngasɨ. Kɨ ngas gàk ka, ka yɨl kɨɓut cir kang. Ɓe nga leng teni bi ngan kɨnɨ ka nyòk na mpìteko nga shwal lap kɨni gha ngòmbì nang-nāng dɨr na ɗo ɗa. Ɓe nga leng teni nga ɗar a lokes kɨ lɨs na.